I svisseri son parte italien, parte franseixi e parte tedeschi. Coscì che fan o formazzo fuso co-i tòcchi de pan. I tòcchi de pan vëgnan infiæ comme spiedin e posæ into formazzo fuso. O vëgne servio inta pugnatta de çeramica e pe mangiâ anche con un grattæn de patatte, de pasta, formazzo, cremma a-e çioule e pe finî un pö de cicolata e un gòtto de vin bon.